Yoo bënú já, bënú duka kajá abëleyir pelëk buŋ leegi. Kom bababú wëli njá wuŋ ngëko ngëmënţ já kadúu leempan, bamee wunk ngul bëdujúkan bameeţ bukunk buru leempëna ngul. Bënú bëjon ná bënţari bofaţ, ngëmënţ nguŋ doonaţ meyá këmeyá sá má nţari ngul duka nguŋ cíya leegi. Á unú nţari bañaan tekënolosi dí bañaan kawiwir duŋ pisëk bëleyir ací leegi bëleyir aci leegí. Kon tekënolosi cí abañaan duwiwir tekënolosi. A baloŋ mee abací kajúkan bacínţ abaloŋ me abací kapiban bacínţ hum.